e burna himme meye tani gite magbe bulata dane jumon nene wo be die magbe, unne nne babo ko bo ko amma burna abad, unne nne bo ko bo ko lo but benya ho ra sha ho ra himme meye yada nene wo be die magbe balay jum kurum kanjuni mi handi